Äj nku'tku ntzäjkupä't tä'äk, ntzäjku't albondiga en caldito y kä'tupä nkojtayu't cebolla, nkojtayu't ajyäyä', nkojtayu't asyus, nkojtayu't poka' y nkojtayu't cebollita y motpäu't luego ntzäjku't en bolita, y nkojtayu't je de verdura nkojtayu't chayote, nkojtayu't papa y nkojtayu't nakpasok.